<hesitation> esyanyinyi <hesitation> erisibika sikawunza obuthuku bunene, wanginasibika omwamwanya owalimwembehu ebiru binu babiletha esyabakahulamu ngesyafridge ngesi. Wangina bitheka ngomwafridge ngeyu rundi wanginahamba iwabitheka ngokwakabada iwalhangira wuthi ahawamabitheka byamabya ibine omwamyanya omwamwanya ibya isibiri mwe kyiringa kyithuthuthuthu. Ahu wukabibika ndeke ibyabyanginawunza obuthuku buli